في أحد الأيام <hesitation> عثرت على جطة <hesitation> فضولية على قلادة سحرية تحت شجرة، لما لبستها صارت تجدر تتكلم وتفهم كل الكائنات <hesitation> بدأت تتجول في المدينة وتتعرف على أصدقائها الجدد، وتساعدهم في حل لمشكلاتهم، في النهاية إكتشفت إن السحر الحجيجي هو الصداقة مو السحر، الصداقة هي أساس العلاقات.